أحسن شخصية تاريخية عچبتني هي شخصية <hesitation> صلاح الدين الأيوبي، آ نحسو قائد في كل زمان وكل مكان، وكان رجل-رجل آ حربي، ورجل سياسي محنك، على هالذك نحسه اللي-اللى هو شخصية ملهمة ملهمة، ونجم يعني نقتدي بها في برشا حاچات في صلابته آ وفي كل شيء.